Ty maha samihafa ny sovaly noho apondra. Sovaly bevata sady mahazaka enta maro, ary mahalay. Fa apondra amizay, kelikely izy io, sady tsy mahazaka enta. I koa milomay fe tsy milomay mare.